Zaho mampiasa lakile efatra akeo de araiky agnokafako trano, araiky agnokafako wc, araiky agnokafana <hesitation> ladosy, de araiky akokafagna vavahady.